لما افكر في اللون الاحمر يتبادر لذهني ان اللون الاحمر اصلا كان في القديم عن تاريخه كان من نقل الالوان لانه كان غالي فما كان يفرش الا لكبار الساده النبلاء يفرشون لهم السجاده الحمراء فاللون الاحمر يتبادر لذهن السجاده الحمراء وتاريخ لون الاحمر على مدى العصور كيف انه كان من الالوان